Ha ta ngu. <hesitation> ho o on. itá yo'o a nra iin na xatainio, konivao vée'o yó tá yú kain ñá, kutoni tan inia a. <hesitation> ñodoa kua kanña oku nakanra ha niguan dó yu kain ña nodoa ha, nrañana kao chian a kendro iin nrá a ta. <hesitation> oxa danrao na kua ta nridajan néinia kutoni inia ña ku lia oxa taó tikuii, ña kó yo'a konre viko mi'a ta ku lia tó ichá tó oxa danrao na kuia, ta to na ko danrao na kuia ña tao tikuii xá tatangu kitó kuii na taxi navidii yó tao to nra iin abono xatón ta xaña kichí navidii kao tá ho o on. xa danrao ña kutón ta ku litón tá ichitón.